अ, बिल्कुल। दक्षिण कोरियाऊ इतिहासऊ दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। दक्षिण कोरियाऊ इतिहास लगभग चार हजार वर्ष पुराना दू, जू गोजोसॉन नामक इद प्राचीन राज्य लानलान दू। जू बादो, शुम राज्यों गोगुर्यो, बैक्जे रंग सिलाऊ युग बशक, जू छ सौ अडसठ ईस्वी तक निज। हजू बाद, गोर्यो राजवंश इस तेरह हजार बानवे तक शासन लानलान दू, जापान इस कोरियाऊ पर कब्जा लानोग। उन्निस हजार पैतालीस पंग जापानऊ हारेनो के बाद, कोरियाऊ उत्तर रंग दक्षिणऊ विभाजित हाचिग, ऐ उन्निस हजार अड़तालीस इसु दक्षिण कोरियाऊ स्थापना हाचिग।